Pos la verdolaga si está crúa pos t'aguanta sieti días peru s ya están coziná pos poca lechi. En estandu crúa, mentris que no estea rechoncha yo creu que se puei comel. Alogu, en estandu ya correosa, enque estea güena pos tapocu no entran ganas de comé-la, no es? Peligrosu lo qu'es peligrosu, yo me piensu qu'es deque están ya pós mohosas, qu'ai genti que le quita el mohu i se lo comi peru yo comu que no lo veu.